Piigliq ummaq tuujaos, et inemine saa kaiaq säält hinnäst, määne täl nägo um ja määne tä vällä näütäs. <noise> Vai määntseq täl rõivaq säläh ommaq, et tuujaos tuu pe- peegäldäs nigu tagasi.